أكيد نحب نخدم في وظيفة نحبها بأچر أقل اعلاش على خاطر كي تبدأ تحب حاچة أكيد باش تعطيها كل وقتك وتقول عليك ماكش آآ أونتغافا يعني ماكش تخدم تقول عليك أنت قاعد آآ تعمل في هواية، لذلك باش تعطيها برشا من وقتك وبشوتكون تحب الحاچة اللي تعمل فيها، لذلك نفظل إني نكون في آآ خدمة أقل آآ بأقل أجر أما نحبها.